Ñy atao hoe "karatsy fangala drala":angalan-teña drala eñe lafa teña ro tsy mahefa milahatsy amy banky añy, na manahaky anizao teña tsy mahefa mampiasa chec andea amy banky añy <shushes> ;iñy avao ro atsofokin-teña aminy ñy masiny fangala drala eo ao la vita ;ñy fomba fiasany, natao hangala drala.